सूती कमीज बणोनो थै कपास फाइबर थै इक्ट्ठा कौरी थै सूट बणोदा। फिर ये सूती थै कपडा मा बूणी थै आकार दिंदा अर लास्ट मा कपडा थै सिलाई कैरी कमीज तैयार करदा छःन।